Auk milani kunanga ma milani da vadi nguait savaur. Dak angnugu thais angngathuchouk kia var na ngoia, atha nanuk da chia ve chia thet sa vi ia bungngum mamor ngum, kia thu chun ma kama araun ga mut ki sa naung ga chule cha chana una vlek pek. Kule da angnga tho chi kiavar nango ia, ithik da chule ngo ngu nugna vlikom auk kule da acha nanachi chia met sa vi sa ka kung ngum ma morngum, da ngo ngun chama avlechiom du chule ut pe daka nguthouchi da chia met kia tuchungama lagar sava kama viam angnga tha thung. Kia met da chia tik kia tuchun na ngeth sa chule chi sa sabang ngurg da chia dun. Dango du chule ngo ngu nu guavikiom. Kule da ngaiom kule ngaiom beva vat, da ngua methi mane vadi ngua thup sa guang nga cha ma aichi, diva ngu nguser kama sen. Kule da ngua met ngunugu paim du un met dun dat kama ma paim nga mun ba kama masunga da ngathi don suvtha chada cha mon sangu nges ma kama lechi na sotha cha. Nges ma kama lechi, ngu do da chama lechi na sa ach ia du chule, du ngua sangngar acha da nguaver ma cha. Sang ngu valung ga sa ngua nuska muguratki sa ngua tet sa ve sava vet. Nguatet da ngua dun bono da ngu kur guavlekiom damga. Achule sa upe uthi pes kama tapiok ma, chavi chama cha chol maka mundam. Uthi pes ngeth thesot, uthi karvakama lamas diva uthi ves kule sa upe uthi pes da sot du ut tes utes sa chules a bungngagi. Sa bungngangi da kulengo ve vavat da ngua da chum ivi da kunangga ma bungnong gi chiatet, kule sa nguave ngua tha munia manatamngo. Da bes ngua monel ngua mugusnung ia ngu tek patham guang nga thateki ni, ngu thek na guang nga tek ma angabes. Kulengo ve nagol gua vlekiom dain anuk kia met sa vi sa ka bungngum ma morngum kia mugun ma ka ma araunga mutki da chia met sa vi ia bung ngum ma morngum. Ki ait ki vodum ba utha nga mesmes da ngo ngu na thu chouk da chule un be da ang ngu tho chi chia tu chun gama lagar sa ka ma viam angnga tha thung dak ngo du chule ngo ngu nu gua vlek pek. Sa uthi pes da sot sa chule ngovik na bungngunggi sa chule ngo da ngua dachum sa chulesa na bungngunggi, saingi sup na bung ngunggi da manatam ngo. Vasa thiaithik ngu tacham di athik masa airair suvthango da tha thukna vatham ngo ia nguait sai sathere.